أكتر شخص أثر علي في حياتي أمي أكتر شخص أثر في حياتي، وعلمتني الصبر، وعلمتني كيف نكون جوية، وجودها دايما كان يدفعني لأكون عشان أكون أفضل، فنحس لو سؤا- إجابة سؤال أكتر شخص قدوة <hesitation> نجول هي أمي.